اللعبة المفضلة لي، إهي لعبة الشطرنج، أحب إن هاي اللعبة تحتاج لتفكير عميق، وتحتاي للتحليل وكل حركة فيها تحدي عقلي، أحب الأشيا اللي تنمي الذكاء وتستخدم العقل وتشغله، حتى الشخص يجدر ينمي من عقله.